Aka bi ku tu ro nio ka kapdika tux lega toka diki neka bxkwa ne runt tisto lo kabu wendo laska neto ra ka winchi wen la raska triste relaska loi di tu runka di tu runkan lo ne derra animali lidaki wen raka lall to wen lo neka bdi wen letekeka lo rue ka mieta na naberon wna wen rilaska